Kizu laki mi ba ngha eza iyi reshi mi kuwo gu mi yi mo mi yimi du yada mi kiya gi yimidu moma gi aku eshi bima mata oyimi idomo meshi bima wu mi bi lomi kyomo ari mi gyo oko nuyi ya dami da kuye gu mi bi gyo ko awu oko awu ewu mo fo mi zhi ke boya adami ebo kpomo awu okami oko ngha mi bire nya iya mi. mi bi kaya mi mo maka karata mi kala mi kiwa kokpa ugu kudu kole mikamu mo central school uwa loko mo central marre mi yomo oko uwo bo wote okamiwule oko ubiwo mofo kuwogu mi mi zote mo koye kogu minyi gyo okofo ko wo gu mi zote miki gyo okofo wo mi bilemi goma demibina esoyi ukpo Me miyi so yi ukpo inama, ekweyi iyi ezu wama ifemimewu. ifemi mewu ngɔ wu gbamilomomezu iyi kuduko le ivogɔmale gbishi gba nene mirala keshe mika enyi me go mi ka enyiya dami ego, mika enyi yememi egole to mate ewo iyi biyita gi mibika mu mo secodare school mi bwa ma mi bi yi mo mika ma ayisistition me mi yo jos kona stone advance seminary mi bi bwa ma mo two thousand one migbama ukposhi eshimukuye kogu mgba mi to kole mi bi toko gha oko abama mbalam ame wedo oka ma misheyi mogi, ibomu mu two fourteen kiye gu ba mibi ku okasilo councilor uwu ezhi uwa akum <hesitation> okomi ebo kpomimo okomi ebo kpomimo mo kuye kogu then eshemi mbaleme Ozunu uba la oko kpayi uwako gba aku oko kpayi gba oyawu umoko ozonu gba oyawu okpoku le then egbeshiyimo mbe zote mi nyɔ tayi egomo akweyi la mi ngɔ kowa la mi kyo de gba mi bi toko uwufo kuma akukeze zu fuba akwe ego okole mu kiyi kole eyiba lami aba emewalal mbalami eko kpayi wepo ozonu ukpenyi uwu gba kiyi menyo ba lesu le ubala ishesu iduyimo bakirimokigba kwo gu kaka gigi ɔguzewurimo mokudukole uwuka lu bwala ive yewu yi ukpo ewu eshizu mu kudu kelema kiya igi ba akueza iyi reshi iya mi le gba miyimbale iyesheshi ugba aku eza iyi reshi mi gbal mi ba ni doyi bamamo kuwo gu ida mi ba eza iyi reshi mi da mu kuye da mu kuye kole ari kure mu ku ye guworenyi iyi tole mikedo ezele bamamo ama iyi bwetete iyi batamimukezu temidote mi bayi egole gbamiyoyimi bamale Ari one imi mbala okomi ubaukposhi mu kuye kolele, awu uwu keze ukpo anawu ma uwu aka la wule uwu gba kiyi migo bala esule gba kisheshu amasa ewo iyi gyomo gbala iyi buloma iyi kudu kɔle mbala ewoyena bakiwode ka lesheshi balezu na ewo iyina nyɔ ze de ka soshi mbala amezha nya na mogu uwu na uwu nyɔyi mogɔ we duma mbala opu wesowu ngɔ bi nyɔ me keka iyi ezu, upuwe so wu na ba nyɔ so mbale zu gba ku we du igbomole owuna gbanyɔsu due gba ufo ezu egbi mo olete gba nyɔ zawule uwu nyɔ fo ezu egbomo luwa fima uwu ba nyɔ mamate ushe ezu idigbomo umo uwu gba nyɔ tole ama nyɔ nyɔ mbale ezu one ezu idigbomo umo uwu gba nyɔ tole ama nyŋ nyɔ bal ezu one ezu owa babala nya, konyi owa babala nya, konyi owa babala ngha koyile owa ba ezu okpalele mi du nyɔ mo. uzu akute keyi ku yeyɔ na ngɔna ababa aku ozu wamasa ukpo na ozuwu yiyi ukpo akweyiye kunye ngɔ nawu iso iyi wo mukezewu me ke ka gi amanyiwu akuzo eyeshe shi komala ku isoyeko igbole manyiwu isomo la kuso iyi ko leye ananyi wu la kpa le enyɔ wu leye ananyi wu la kpa le enyɔ wu le shi su idu iyimo Lo she esu iduyimo, ko ozu eyi mbala ɛduma mo nyɔ yi mbala ɛdu, ma amasa iyi ba nyɔ shiwu nyɔ za wute balewo bete riba igizu na kɔ ewoele, eguze ɛlete gba nyɔ fula fulewole nyɔ yile gba aku ikyomole kiya gi nyɔ fa ba nyɔ zaleri momu, tete ngɔ yi mbala ɛduma yo gomnotimo oguze olete gba nyɔ wole ɛduma ɛlete reshi igishi ubafo owu akara mbafo oshikuweyi mbafo ofubi wunyima mbafo ofu mbafo ofu obiwunyima ka lofya le ri ubafo ozewe yi mbafo ope wheel barrow ka lofya lo i mbafo olo ewulo iyi egbufu mbafo oyiyama mbafo oya awanyi mbafo mirishi kikɔkikɔ like imi uwu ba miyi misiso mople imite kyama te imite imimi yimole miyime keka yirishi vogɔma ewulo iyishiyi bo uwu ugu na ko shago gba me yiwule mi ya matani yayima mu kuye kɔlele ozu gba ayakiya mafinyɔ abwa kiya iya ma eshi ngɔ eduwa ekeyi ngɔ gbelewe yi ngɔ beleweyi owu ka egbo wule gbomo kuwu ogɔ nunuwa ka la yese ewumonyɔ mbalawu onunu wa agba nyɔ abayakiya Ama ɔnene ozu abaya kiya minyi nyɔ ebo nyɔ wawa ngɔ nyɔ wawa ngɔ ate ozole iyi idu igbomo more ishi nyɔ nyɔ rala umeza wu ba ewo rishi mbalanya le ki ishinyɔ amagba nyɔ gba nyɔ wulopuwoloto gb nyɔ siso balawu kuyi guna guna kuye guna guna nyɔ mawu anyo miyenyɔ kuye gufoma nyɔ yese nyɔ rishi igi bwa oyagima aku inara uwo ekpolo la inara elo ozu uwufor ebo nyɔ shi wumi nara uwo ekpelo te na she nara uwu ekpelo eshiwu enunu azote ah minete mi yate minara the pelo nami nara we kparenyi amami ka mo zole munara uwu expelo nyɔ dote eturu agbanya ego ekenshi nyɔlelo mulu ze koye gunaguna ishi ezu omonye nyɔ okoko orenya ore mewolo nyɔ gbe izemale so me ga ozo eyila rayi gba eworishi eya masam zhi aku ozu uwe gbo mezhi aku ozu esi ezu iso shaka ka mo kwogu nyɔ so izu iso shaka shaka mo kwogu nyɔ so izu isosha shaka shaka nyɔ raleezu monyɔ shi oshagonyɔ so kiya giba mi yigi bwele mukuye kole kalami be eza ubalanya bwele gba li nye gi